پنیر گریٹرس منٛز چِھ عام طور پٲنٹھ کنہہ پہلو آسان، پرتھ اکھ چُھ مختلف گریٹنگ یا شریڈنگ کامن خاطرٕ ڈیزائن کرنہٕ آمت۔ ییٚتہِ چُھ عام طرفن تہٕ تِہنٛدیٚن استعمالن ہُنٛد خراب: بٔڑیٚن زَدَن ہٕنٛدِ مدتہٕ سۭتۍ لۄکٕٹۍ زَدٕ تہٕ سلائڈنگ طرفہٕ۔